ba sɛrobianɛ mi'o dimiyan ba boni ma tete tua mimi a'a cicini a yɛrɛ mimi ma jira tua oyi maba to'o ma lui a yan bie ba bua'ara bɛ unma bwɛra unyia ji ho'a tabo tabozo wa'ilo tabo towa mavɛ sɛ <hesitation> tin bia wa tin bia wa'i lo tin bia wa to wama vɛ ba zozora wa towa vɛba via wa ba via wa'i loba via wa towa vɛba nana wa ba nana wa'i loba nana wa towa vɛba buffle ra ba zèbre ra ba éléphant na ba girafe ra maba baleine na aba me zunbe ama mɛ mɛ zunbe